sien anyi dipho pho aridian di yira roleeghi yoogh an iniin roko ghan ni dighi ophon na okaany ophon igaari ophon okpukoro opho eleel ophen ophen a one odowoh kutu tu kookolobean raar pho ephen pho edighi iyaar di na omoogh na ka ki dighi kuna ako ku na aghi dighi pho na ro gho ro righeel na agkooghiom raar di na ka saam kuo kolobian omaar osehemi guugh pho oselemi tro bo tro bo iyaar lo kosaam obo isaar ke tool ghan bo ozu enaam mo ro bile ghabo oto ologhoom mo ephe kui dighi ona diroba nyiidi pho pho loor esidi adighi enapho ekianyu ku na ka sah moom asighe guugh adephe ri kuna abologh okpukoro pho asu mu ghi pa ku a tool pa pho abila ku na a kuum epe po epe. Na abice ophon okaany na adephen guugh ku na akponyon okaany pho alogh pa pho na adoghodi yogh raar di ke dugh uluon bidi ro yira ogle ephen ayira abuan pho yira abuan pho yira r' ologh ghan wuudia na ologh wuudia na asighe nyopo abidi rikol ghan bo mo amaji pho na alogh na oohle mem lo isughuron ku na ahle bin edien epeh pho me dugh esi ana mephor nyina idighi idi erol maadi apitipi pho robayagh apitipi pho maybe egbogh eghuuay kobayagh osah ulipho r'osa ghan bo elel ku osighe odoghodi torubob iyaar di ko leom ologh siphe pho mughum ma na ologh siphe pho na ka tue ni adighi iyaar pho epe buli rofry ghan bobna fry erol daadi na asighe aleom so mem mo opo pho iinighe ni igey nyiidiphi pho eybagara ni memineery <inuntelligable>